La aleoko mihina my toera vaovao satria amy toera vaovao ategna mba mahita raha vaovao koa fa tsy da i raiky hitanao igny sanandro sandro igny raiky tianao igny avao fa mba mihina raha hafa koa mahita raha hafa koa